A raha tiako an de mijery film mampihomehy, satria le, raha ohatra hoe mimohehy zaho an de manome fahasalamana ho an'ny vatagnanahy zegny fimohezana sy fifaliana agnatiko zegny de zay zany itiavako le film mampihomehy.